Arannde kaa fuu illa mi suka mi hoyɗii koyɗol. Ndeen non mi faccitanaama ngol. <hesitation> ko saabii nafaa muuɗun ana woni, ana e an faa hande dee. Sabi, ɗun hokkata kan motiwason e tinnaare faa hannde e soobee e kala ko ngollammi fuu wiide ko koyɗumi koo ka mi waran waɗde ɗun so Alla jaɓii, mi heɓan.